Zéro, araiky, telo, dimy, fito, sivy, araika ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, fito ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo